Kan khayyaroni fi ahil mish kila wade, min mashakil al mashakil al dugud fiddunya, bakhtar ahil mushkila hil magadal afe annas chat igodu benatum afe finshan kan nas bigod afe bennatum da attaqaddum biji wa nas bigdaurawo akhtar amma ma mukin annas gadin biddawaso da be da wa.